Achtoh ihkuak ayemo okatka televisión, o- tlen tlakameh oyayah kuawtlan se tonal kichiwatiweh, mewah okkualkan kintlaxkaltiah iwan yawih cuando tla kitekitiweh itlah kuawitl, tos niman kitlamelawiliah para tlilapan, para jalapilla kinemakatiweh inon kuawitl, ihkon tlamamahtih inyolka a- cuando ahsitiwih inchan ihkon amo kitlatemowiliah, ihkon yawih tlanemakatiweh, asta yen yuwak mokuapatiweh. Mostlapan oksepa ihkon, oksepa yawih kuawtlan, ihkon mokuepatiweh tlanemakatiweh, o tla itlah tabla kikixtitiweh tos yawih asta okse altepetl yawih kinemakatiweh inon tabla tlen kikixtiah. Iwan pues siwatzitzin noihki ihkon, porque como intlakawan oyayah kuawtlan, tos yehwan no mewah okkualkan tisih, tlapayanah porque achtoh amo okatka molino, achtoh nochi ipan metlatl otlapayanayah, tos tlapayanah iwan kintlaxkaltiah iwan ya kiera oyahkeh kuawtlan intlakawan pues ya yehwan kin- kintlamakah kokoneh, kinmaltiah, <hesitation> tlapakah oksepa tiotlak tlakualchiwah, ihkon se tonal opanowayah. Piltomeh pues yawih yawih escuela momachtitiweh, ahsikiweh, yawih kuawkuawitiweh noihki tlen para ika tlatlatiskeh kalihtik, iwan, iwan tlakamo pues kanah nawiltitiweh ika pelotah o mawiltiah nepa inwan okseki inyolikniwan, iwan iwan tlen ichpokameh noihki oyayah escuela, momachtitiweh, ahsikiweh kipalewiah inmamantzin, tisih, tlachpanah, tlapakatiweh asta wehka, porque amo okatka atl, tos itech itech aweyatl yawih tlapakatiweh, o kisakah atl porque yowehka amo melahka okatka atlm tos noihki kisakah, o miek tlamantli tlen kalihtik otlapalewiayah, iwan, iwan axan ayekmo ihkon, axan cuando ya owalpankiski, bueno okiwalitakeh tele, okiwalixmatkeh, okiski televisión, tos ya <hesitation> ne okonikitak ihkuak nopapan yeh okikoh se televisión iwan san ika batería concargarotin batería iwan ya yonika kixotlaltia itele, osetlamawisowaya, pero amo owehkikawaya, pero axan ya okseki ya onkah luz okseki tele ya sa ihkon kon konxotlaltiah tos ya ompa se tonal kemanti kichiwah tlamawisowah, ichpokameh noihki ihkon, okachi oktlamantli axan o- omopatlak. Achtoh <hesitation> tele, televisión o motaya san de blanco y negro, iwan san kanah se canal omotaya amo amo miekeh, iwan satepan oahsiko okseki tlen sky, vetv, miek okseki o- oahsikoh tos ya yonika tlamawisowah, ya motah miek canales, tos ya okachi ika motlapololtiah porque ya miek san tlen konnekiskeh konmawisoskeh iwa, iwan pues axan sekita okachi ya okachi yoahsiko internet, internet okachi ya miek tlamantli mitzmakas <hesitation> xikmawiso son tlen tikontemos nochi ompa tikonahsis, o asta tiknekis timawiltis ompa itech televisión kiwali miek tlamantli tlen ompa welitis ika timotlapololtis, tlen ayekmo mitzkawilis itlah xikonmochiwili tlen sa ompa tikonnekis itech tietos inon internet okachi ika ika semotlapololtis nikihtiwa porque <hesitation> itlah sekonneki sa ompa itech seyetos, o noihki kuali porque pus achtoh melahka owih para para ikah iwan timotlapowis, itlah tikonnextilis, <hesitation> kox tla ikah itlah omochi pus xikonnotza ika okse ma mitzonpalewi, pues achtoh melahka owih, iwan axan ayekmo, axan tlamitzinn tla ikah tikonnekis tikonnotzas ma mitzonpalewi, o mamitzonwikili itlah, o ma mitzontitlanili pues san xikonnotza itech ika internet pues ya kualtzin o señal tikontemos tontlaontzas pues inon igual kualli.